برشا نوعية متاع تمارين الواحد يجم يعملها باش يقوي البدن متاعه مثلًا <hesitation> باش تقوي الصدر <hesitation> واليدين والأكتاف نجمو نعملو ال <hesitation> الضغط الهو البوش أب والا نجمو شو اسمو والا نعملو هذايا من غير أدوات، أما باستخدام الأدوات نجموا نعملو التمارين الحرة باش تقوية الصدر والا الأكتاف باش نعملوا رفع الأثقال باش نقوي الظهر وزاده برشا حاجات والكارديو.